Yoxo'o xavii yukuá, kuachiñondo chí ta'a tichi xhinta'a mole tichí takuenta takanduchiá yokuan kovii <hesitation> yo'ó kuan tamama yo'ó kuán, <hesitation> matichi kuan xavindo guacamole tukuñoto no'ó nokondayo molcajeté xavindo ma'a mayuu kuan tichi yuu kuán, no'o ya'á matichi yuu kuán teka xavindo kua yuu nakinyo yuu kuán enchilada ho entomatada xando rebana yuu kontichi tachachino'o, tayo'ó kuán tichí xavindo yuu kuán yo'o kachi guacamole, guacamole konkii matichi yuya'a guacamole yuu kuán yii kondó. Yo'o kuan taxavii ndó guacamole chin ya'á, kanndó chiyuu kuá ya'á xavindo kuchiyo kuan xavindo, tukuu ma'a natu nana tuu nana kuiyó kuan xavindo tukuu chikondo chino'o licuadora tachachin ndo'ó yuu kuán, mayio kuan tuu nana yokayii tela'a.